Karazagny karazagny bongo ndreky renirano haiko: bongo tsie ro tononiko vôlohany, <hesitation> Ambaravaratany, Ampitolova, da Bongolava; <hesitation> karazagny renirano haiko koa: <hesitation> vavaranon'ny Sahoany, <hesitation> vavaranon'ny Mafaidrijo, a Berenty, <hesitation> Demoky. <hesitation>